Bueno n tehwan chilmol sekonkua pus tlatlamantli, tehwan sekonkua kanah chilmol sekili salsa roja, chilmol este inon kichiwah ika tomatl chichiltik iwan nekan chiltzrtintli pus yen chile xoxowik, nes keh seki nikita pus kiposoniah, iwan okseki pus kixkah, kixkah ipan komal o tlikuilan kixkah, iwan cuando ya oiksik, kikixtiliah iewayo ntomatl iwan ki- iwankitisih n chili, tos inon chili xoxowik kikahkawiliah seki nekah n ajo, kanah eyitzitzintih kinkahkawiliah o ometzin iwan no ompa iwan kitisih tomatl iwan chiltzintli, tos ihkon ipan temolkaxitl kitisih, oma pus kitepihpitziniah iwan ihkon ya walmochiwa, bueno kihahkawiliah san sekitzin atzintli amo miak porque pus n tomatl ya de por sí kisa iayotzin, pero seki kinpakti chilmoltzintli okachi keh este ayotik tos ompa kitlalilia seki atzintli tlen mismo atzintli tlen ik okonposonihkeh tepitzin konkahkawiliah atzintli ihkon pus ya ompa ya walkisa nekan nekan chilmoltzintli pus chichiltik, salsa roja. N okse okse tlamantli kichiwah pues yen salsa verde, inon chilmol xoxowik, noihkon kichiwah, seki kinpaktia san ki- kiposoniskeh n tomatzintli xoxowik, tomate verde tlen de cáscara, iwan iwan kiposoniah n chiltzintli. Noso okseki kinpaktia kixkaskeh, tos kixkah ipan komal iwan nekah satepan ya cuando yoiksik sa ompa kontepitziniah ich temolkaxitl, kikahkawiliah sen sen pedasohtzin de ajo iwan ompa ya pus ya walkisa n chilmoltzintli ahwiak, ahwiak neli. N neh pus nekah nechonpaktia yen chilmoltzintli chichiltik, iwan nechonpaktia cuando pos cuando kixkah n tomatl iwan chili, nes keh okse tlamantli ik sekiweilia, okse tlamantli ik sekimachilia pues se, neskeh san ahwiak porque pues ixkak okse tlamantli, iwan son posoni pos keh amo neh amo mero nikonwelilia, okachi nechonpaktia ihkon porque momachilia como keh como keh <hesitation> pokyowa <hesitation> kualtzin iksi ikan n tlitl iwan poktzintli nes keh okse tlamantli ik ihkon welik. <hesitation> No okseki kichiwah nekan salsa macha, salsa macha pues inon este okse tlamantli kichiwah, kikowah chili tlen ya chili waki, iwan no, bueno neh nikon- nikita ken- keh kitzoyoniah, inon pues kitzoyoniah chile nekan waki kitzoyoniah, iwan ya satepan nekah no- no- kitisih, seki kitisih ipan temolkaxitl, okseki kitisih ipan metlatl, tos inon ihkon kisa pues san ihkon keh waki, inon amo ayotik, inon kisa pues san keh waki, waki iwan se satepan sekonkawa ipan se tepalkatzintli sekontzakua iwan neka ihkon sekonkuahtok pos ompakah amo miaktzin sekontlalili kanah totlaxkaltzin sekontlalili pos amo miaktzin sekonxawili sawel kokok, kokoktzin pues welik, pero pus ompa amo sekontlamia, ompa seknpixtok iwan como este tzoyonki ipan aceite tos amo ihtlakawi, ompa ompa sekontlatihtok ipan se tepalkatzintli sekontzakua iwan pos ompaka ompakah salsita macha, sekonkua kanah ipan tlaxkaltzintli, kanah techonmakah se caldito, pos sekntlalili sekitzin salsita macha, san sekonwelilihtok, tehwan pues ihkon se ontlakua techonpaktia comida kokoktzin, techonpaktia comida kokoktzin iwan pus son kualtzin se se seontlakua, tehwan techonpaktia ihkon seontlakuas.